Ny tombontsoa azo amin'ny hazokely fihinana moa, ry zareo sinoa moa zany no tena mampiasa azy io, de io moa zany no tena fihinanan'zareo sakafo de tsy haiko loatra hoe inona le tena tombontsoa, ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny sotrorovitra indray a, natao ohatra hoe hakana paty zao no tena fihinanana anazy a, hakana hena, de ny antsy moa zany iny natao hitetehana hena amin'ny hanina eo amin'ny vilia eo.